Nakuu kuneda asno ján onré chikundu ne'e nekartuñe yuku yukun ntune'e kanra yata tuu, chi kuenta koko kuu nutu venró nrutu carga nadaka nenro yata tukoko no'o tuvenró kutu, kutu vivo ján chí ho tu kutu yejun iin ko chí kava'a natuu ichi nakuye'e ndenda tekuu tuján, ndo oko nuni tuu nemi'í ikavernu ndemi, kenuu tuve'e kenuu tundono kunutu kendikua kunutunu kuenta ndundatuu venro kuenta ndón, kutu kutuu yana'a kuu kuenta kuchi ján tekuu tukutujaro njana tuu, jarnatuu kuinu kuenta nayee yenaka'o onre takatuu ndanrado chí, tandetuu chi ino jana jana artechekutu inuu tukundaye inutu ndaye ndata kartuu nakuye tekutu nanru ndekutu atuka yenre mate kuke cuchi ján donote kutuu ndujun kuenta nakuu tuku ya'a kutu nute, chiya'a kutu nani perikua ján ndonuu onre kanuu ndana janrú nada nau tuu yunruu ndajan nani, janruu jantuu nakuyee kuenta tukutu kununi ini tuu nujanrú kununta jantuta nganuu njanru ngonon taka kutuján ndukunda, nenkaku ndikutuñu xhekuu kuenta te'e ngutu nuján nuni ini tuu nunjaró kendukutu nakanu janro nana janro taka ndakutu taka ndakutu ndakutu ndo ñoi yungua.